Toh masəd achi him tasə səə lananə ndiɗa lokaci hinə nzi banngi hinə ngifə achi htintim obə’ə ləngəing digba tasə səə langanə tin may bensə htomie shingi ka la lənən linmishi gbə’ə gə shiɓwan hinə bənə hinəa bangi hinəg ngifə ndiɗa lokacin nətsu hinəa nəanjzi hinəa tələshi ndiɗa tsu hinəa jzi nzangi a shaagu ndilan nətsu hinəa nzan nda ujiujim hinəa hirə hinəa nəangi a shaagu ndilan nətsu hunəa nzan nda ujiujim hinəa hirə hinəa barə shi bavtra toh htchinin nəka hari shinə nə’ə ganə achi hin mi tasə səə lanənə ta sə komu nə’ə ganə ndidan nətsu hinəa ditmadi hinəa dzi pupu’ua ɓarin hinəa dzi nu nith yapa hari ɓari.